Obokuba ofunire oburwiire, obwokuba otungire oburwwire nkobwekihinzi rundi enkorro, ekyokubanza nooba oyine kuba muyonjo, ebihinzi noba oyine kuba nakatambaara hatari kubikwaata mungarao, enkorro noba oyina kokoorra nokwata hamunwa, hanyuma kandi nooba oyine kugenda mwiirwarro okatunga emibazi, kandi emibazi nkoku bakuba bagikuhaire noba oyine kugimiirra mubwiire nikwe okakira baitu ekyamaani muno noba oyine kuba muyonjo muno nikwe otaija kusiiga abantu abandi abomukicweeka